فلزي موسیقي ما ته ځواک، شدت، او زړورتیا رايادوي. دا یو ډول موسیقي ده چې د غښتلو ګیتار ریفونو، زورورو ډرمونو، او ژورو آوازونو له لارې اورېدونکي ته قوي احساسات رسولی شي. فلزي موسیقي اکثره د ژوند ستونزو، بغاوت، او جذباتو څرګندونه کوي،